Wa tun wa bo tun biyɛ a mɛ minna an ɲan binin di mu a li veni li venu <hesitation> li venu yi bo to ni venu sin matete ni ɲan'annu ni ɲan'annu ɲan a benɛ mamu dure duwi anna mamu <hesitation> wuruwarobe muma basin lowɛ beza-sa mɛ su'aro we o bun mu yi sin a o ɲan ma sun'an bun a mu berasosi a a sin matete